Átóng èfón, mm̃e àgwò esèkèmà átoñg enám mmẽ mkpó ké úfọk kélé-kélé. Ehámé àtóng ejed afoñg, ékámá atoñgèjed ntié utọñgó afid èkámá àtóng ejéd ùsén sè agwo adíá mkpõ, ekámá atong èjèd ekpãng, ekámá etoñg ejìéd mm̃e nsío-nsío mkpõ. ùfoñ agwo ìkámá afoñg né ùfón sé ètoñg ànám anéké ànwák ké ufọk egwo kélé-kélé. Agwo ke ufok afié na, atong álíbãhã àguõ ùfọk adé ifónnõ, kóló agwõ àfabáké m̃moñg ajie ke ùfọk adé, ìdém amo isánáke, ìwí-íkòp etiè ùtéueé ke idem̃ amó. Àtóng ánwák ùtó añyé eséné ekoõd ésáiká mmódé, àtá uwáafíd mmódé, àtá àfiá mmódě esúk ekámá màn efódẽ ekámá ejud mmé mkpó bá keéd ké echìdvadé só sád mkpó sé ekàmá ejũd itie kpàná-kpàna ànyé ekóló sai-iká né ùwá-àfíd m̃bón ùũng afid èfémé isádá. so ufòn afóng mmódé ámmégwó ekámàké enáam mm̃e mkpó, ùfòn afóng mmòdé àbáa mán etódé ufòk kélé-kélé ényéné. Ké ntàk adé atoñg àfón ágwo inyéné.